Inga hede saiwaka iha mea ne hapiasi na nelu moi lepai ine hade wi wa ayana ketela pa ajia nena si hamea amea tana ila desi hamea kayeke <hesitation> ina layu pajia due wa ayana ketele ne ni ina do waka itia si amea akuise ina yaula wanata ne na de masik kehe keme dani lui mo pa etina kemuli senama wei lete lete na sahalu isei eini <hesitation> lisadene hono akuise maha mea ina na elu makai tia si sahalu penya moi yane.